Bueno chi kaman kalitakgalhchiwinanan chima wanikan chima lalhjni y este wanipalakan chi este kin kawaniyan chi kin tse'kan kapuxtit natlawayaw xa tu waputunatit najkatawayan nalitlawakan chi ama kgalhwat nataxtu xa lak lan y entonces nachu chi xmatiwakakanita chi olla wi stapu chama stapu pero te nachuna chi wi xtawan wanikan lhkgajni, akgatsas e este wanikan chima kulanto xa kilhtotonaco pupuma chutchut ama chi chanit chi ama este makchakaja chi ama lalhjni amaka munipalakan chi lan chi natawila chima tawa chi y ya chi estelilakgmumaka chi este xtawakan chi makanikan lankapin tsilij lakchunit o kilhmaktati tlawakanit laklankapin entonces este xtawan chi lajkgolon chi kawayawa y naxtawapala chi kalitantit patsu lilekg nawayay lilekg nawaya cha'pawat kinkamawikanan chima entonces chuna chima jkawaniyan watiya.

Akxni na akxni este pulh na'nawaliya milhkuyat y na waliya millhkuyat y akxni chi lakgskgonit min kiwi uyu na nawaliya chimi mi este tlamik xakata na na pupu namujuniya chuchut xakata na xakata napupu y luego este na mujuniya ama kgaxta xakata tlan nawan mi min kga'wit namujuniya kuxí namujuniya kuxi y akxni chi este pupunita kamujuni kuxi y tlan xakata tlan nawan min kga'wit xni chi este xni chi yan chi'chi pus este na natlawaya chi mi nalakgchakgeya min kgawit na este luego na natlawaya nak molino miskitit o sino naxwajaya nak xwati akxni chi este tlan este swakg'anita min tlan swakg'anita min kga'wit smatanka natlawaya chi mis skitit e xni chi tis smatanka y akxni chi uyu namu natlawaya chi min chow pulh na no waliya min...... palhka xni chi chichita min palhka aya namujuya chi min chaw eye naputsaya min puwa niku namujuya min chow xakata lakgtsolakga nawan y watiya. A ver si salió.

Ju'u kinpulataman nak pustan ktamaway: kilichakgan, ktamaway ki este mantika ktamaway laktsupín, ktamaway este pakglhcha, ktamawayki axux, ktamaway kilitaxaka, ktamaway este... kilimasakgsín, ktamaway chinkaka ktamaway pues katuwa tuku ktamawakgoy...... ktamaway.... ktamaway kiskunpín wama ktamaway pues watiya.

Pulh na akxni xa xachi xak, xak cha'kganan akxni kit tsukulh staka este xli nak olla tlamin mujukan lhka'ka chuchut wa' xlama xlichakganankan y es ama puru es chuchut pat licha'kgeya pala lakgxpalakga pat li pinpat waliya olla pinpat mapupiya ama lhakgat xakata muksun nakinkala la lan este snapapá nawan lhakgat nakcha'kganan nak puchakgan nima wanikan pu kga'xi ana xchakganankan y este xakata tlan chi nawan puru jabon xa, xa pan lichakgakan lahakgat xlakata lan scurunku nawan ama lhakgat lakgsnapapa y y este kax namatiwakaya mi olla namujuniya lichakgan namujiniya ama nima snapapa na wan lhakgat watiya.

Nak kinpulataman nawanaw lixkajnit tajatat wi xlakata niku ama likilhtsukuy lata tuku wakgoyaw, nawanaw ti way snun xatatsili, xatatsili liwa xa paxni wama niku ama tlakg tlakg kinkamatatlayan xlakata como kgalhi xa mantika wankan ana niku lata litlawan nak kimaknikan kin kgalhnikan palhantanu xa mantika lakgatlapay ama niku, niku xputlaw kin kgalhnikan e nima ni chan nak kinakukan, wa xlakata akxni chi jaxananaw la achu nilay jaxananaw xlakata como lakgapaxtokgma ama kin kgalhnikan lakgapaxtokgma kin xa mantika nima lata tuku wakgoyaw xa tatsili. Makgasa nix anan ama tajatat chi ja'e nima kilhwamanaw lixkajnit tajatat na'an mi un natayaputun mi naku wa xlakata wanikan lixkajnit tajatat chi kilhtsukupalanit tunu, ana niku na wakg kintapakganatkan takatsi pi snun takgalhi la lakchatin la lakchixkuwin ama nema lisakgsin kin kgalhnikan, ama akxni sakgsin kin kgalhnikan xlakata lata tuku wakgoyaw lama wayaw nema pujukgonit lata tiku sta stanan pujunit xa sakgsi liskgawiwin wama nima walikan tlag, tlakg tuwa wa ama wakan nituwa wakan kawanti xawa wakg tawakgoy lata tiku wilanankgolh nak pukgo ka kaniwa pulataman ama wanikan coca cola wama kin kamakgniman nachuna chi nak chiki akin masakgsinanaw kin kapejkan lata aman wayaw chali, chali tsisa, tastunut, smalankgan tawayaw kinkaxtilanchokan ama chi wama limatlawakglhnit xa sakgsi ki kinkgalhnikan ama chi kintaratlawamakgoy latakuan kit ja'e kilhtamaku wa xlata mmm... yaj, yaj tiku tlan lama wekg wamanaw ama nema kinkamaxkikanan likuchun xlakata nalimaktiyaw tsina limaktujuyaw tsina xa sakgsi kin kgalhnikan wa xlakata tuwa lata tuku anamankgolh kakilhtamaku, tlan kuan wa ja'e nema kinkatalatlawaman tajatat nak kin pulatamankan. watiya.

Eh... kaman kalitachiwinana tsina tsina este nikula xlatamatkan, lakgmakganan la este lakgolon nikula este nikula xik nakintokarlinit chima este nikula kilatamatkan la chi lakgawasan katuwa talatapulí kataratlawakan, kataratlaway makgapitsin cristianos eh yan talakgaxmitninan na chu chi ama este kawani kit nikakataratlawatit lakatitun ka kalatlawawí nití katalatlawan simplemente kalichiwinaw nikula kilatamatkan, nikula natamayaw, nikalanikwí, nikanka´alatapuliw simplemente kawaní chi kit este chí pus siempre chu katachiwinan lakgkgawasan ni ana kikankalatapuliwi lakatitun kakgalhchiwinawí lak layanaw nak tijía pero lakatitun más ki nilan kintijiakan niku lamanaw nak kinpulataman pero kakalakgaxpatninawí tanto la akin tanto la xalajkgolon kakgakgaxmatnimaw chuna chi kawani lakgawasan este aver para nakinmatlaniyaw ana lakgkgawasan pero chi talakgtsankgatamakgonit la e kilhtamaku lama snun lijikua, snun lijikua takatsi porqueka puntsu puntsu chi ama nak kintijiakan xa putlaw pulataman tamin kgalananin, makgninanín katuwa cristiano tamín lijikua talaktlawan chi xakatsisní o xakakuwiní pero chuna chi kit kawaní yajkalatapulitit sekg xakakuwini akgspulayaw chi xa katsisní liwakay pero a ver para natakgaxmatninan a ver nikula nakinkataxtuniyan kit kawaní kakatachiwinan la kit kinatakamanan chi la este la ti kin kamakgtsankgeman nachu kawaní lakatitun kalatamawi nitu akgspulamanaw este chu chi akit kawaní watiya.

Ama pukgalhtawakge nima kama kli chiwinan ama niku masikan tipatuy tachiwin, xa totonaco chi xa castilla tuku xlakata wanaw tipatuy tachiwin xlakata ama ninatsankgay kintachiwinkan litutunakú makgasa lata kamamakgxtajka lajkgkgolon nema takgalhtawakgacha makgasa xakata ka'akgtsonkgswakgolh xtachiwinkan litotonaco chi akin lipawanaw kinpukgalhtwakgakan ana niku taskuja makgalhtawakgenanin xatipatuy tachiwn nima tamaskuju xawa talakaskinkgoy nachuna kachiwinankgoy laktsukaman wa xlakata wanikan pukgalhtawakga xatipatuy tachiwin ana niku niwatiya ama likgalhtawakgay nachuna ama tsokga nachuna ama lichiwinankgoy lata nikula kamasinimaka lata xkilhtsukut lata nawanaw pulaktun, pulaktuy, pukaktutu, pulaktati, pulakkitsis, pulakchaxan lata nima, nima lipawan pukgalhtawakga ama wanikan primaria lata niku wilakgolh ama akgchaxan lata pukgalhtawakga nawanaw osea lata litanunit akit klichinama ja'e lan makgtayanan ama pukgalhtawakga xlakata lata kilhtsukunit ama xakganpatuy tachiwin lachiyu tlan tachiwinamana laktsukaman lakchixkuwin nema lakchixkuana tachiwinan xawa wi tuku akgspulamanaw wini nak chiki yajlakaskinkgoy kinatkun nachiwinanaw xlakata como tamana xakgeto ni xakgeto pupunú wi tiku ama wi tiku na'an skuja xakgeto lata skuja tiyatkan tunu tiyat ana niku lakgchan Estados Unidos lakgpuwankgoy kakatsinilh ama xatachiwin xa tachiwin inglés, kilakan chi kintachiwinkan makgalhsputumanankgoy nichuna akin lakaskinaw a la ja'e pukgalhtawakga kinkamakgtayaman xlakata namatliwakglhaw kintachiwinkan xa totonaco ana niku kinkamanan, kinatakam lata kilajkgwasan, kinatanatni nana takatsikgoy xlakata ja'e namakgenparakiyaw lata nikula makgasa xtachiwinan litutunakú watiya.

Nak kalitakgalhchiwinanan nikula ixtalhakan laktsukaman la xalakgmakan la uku tipakgatsi yanchuna talhakgan nachu chi tipakgatsi kawaniyan kintiku nachuna lakgenan xaindito xla kintiku laktsukaman nachu kamalhakgekan este kintiku xwali xtakgnu xacosteño wanikan nixwali zapato xakgatuxtakga laxalaktsukaman y xtaan pu makgaltawage ixakxtataya xlikagalhtawakgakan astan chi xakgatuxtakga nakintocarlinit nachu kawaniyan este nikalimaxamaw nikalimaxanaw amachi talhakgenan lakgsnapapa chi xtataya kintiku chuna xlhakgenan wanchi akgxtataya xlikgalhtawakgakan chuna nikalalawa xtalhakganan lakgsnapapa niku talayana xkawani kgaw ya ama wanikan lokgo ama kistikananin chuna nama kalimapakuwikan chu chi kawniyan lan tatasi chi ama laktsumajan na chu xkamapakuwikan nachu kawalinikan xkgenkan lakgchiwit lakgchiwit ixpatawakanat y chu chi ama xtalhakgenan xkawalinikan ama chi xkan xlakapatawanankan xlitanpalhkan wakg tsaps tsaps xtokgokanit tsapakgani nikula xikuanin kawanikan y chu chi ama kawaniyan nachu chi xlhakganan lakintiku la kintse chu xla talhakgenan makuaka chi ama xkexken lakgchiwit xlakapatawakat luxu tsapakanit chi ama lan chi tasi hasta xamakgapitsin cristianos ti nachuna lhakganan kintse xwanikan celia castillo kintiku wanikan braulio mendez nachu lhakgenan y na chu chi don braulio nachu chi xaklhakgenan nikalimaxanaw tsankga xni nachuna naklhakgenan la kawaniyan este kintse nawi kintakam nachuna nalan lhakganan kin takam kintse chuna kakawanya nikalinaxanay y laktsukaman nikalimaxanaw kinkamankan chuna natastaka kalitachiwinanka natalhaka y watiya.

Pues akit niklakgati ama tatlakgni tuku tatlakgnan lakgkgawasan porque ama wakg ama xmaknikan tawakg xmaknikan talitlakgmana talichiwinan ama ama tatlakgni ama tuku tatlakga nitla xla ama wama pus wana tatlakga lixkajnit takgaxmata nitlan takgaxmata la ama porque kimaknikan talichiwinan tatlakanan watiya.

Ju'u nak kinpulataman taan lakgkgawasan lakgkgawasan lakchixkuwin taan juu tatlajay aktsu akgtiy ciento akgtutu ciento snun aktsu por eso taan makgat taskuaj xlakata tatlway xakgtakgakan chikikan este porque ju'u nitu tlajakan snun aktsu por eso taan taskuja makgat.

Akit niklakgati ktajoy nak putlaw nik katsi nukula matswajey akit klakgati tlawan xlakata kixnujut nalalak tsojey y nilay taway kinputlaw nikkgalhi kinputlaw nila kmatsawajey watiya.

Kaman kawaniyan nikula tasi puklhni nak kinpulataman makgasa tlan xtatasi snapapa peo chi lata anit kilhtamaku lata tuku pues lhukuyuyaw o lata ama tatanu putlaw lhuwa putlaw chi wija nak kinpulataman pos wama chi yan snun snapapa tasi puklhni tiaya tasi nawaniyaw nan snun tasi snapapa yan lanka puklhni lhpupokho tasi chi la achu akxni traxtupat este nikula waniyan este lata lhkuyuyaw kiwi akxni sputa chi chunata tasi ama puklhni nacguna chi lata e chi tatanuy putlaw nawnaw chi lata kalin putlaw pasajeros pues yan tlan tasi puklhni tsitsekge aya tasi nayawi la chi mana achu wilananchaw mexico aya wi contaminacion wija chi lata ama wankan yan staranka tasi takilhtamaku lata tuku tlan anit nikula chi xaktlawaw pos namakgtakgalhaw kakilhtamaku yan ama lhkuyuyaw ama lakatuwa lata makgstokgaw nak kinchikikan la ama envases xarefrescos embases xachuchut lata katuwa por eso chi naakxilaw kakilhtamaku naakxilaw kintiyatkan lan yanchu lamanw chi pero wanchi na akin limaw kuenta lata ama lata ama kakilhtamaku watiya.

Tlan najkalichiwinanan tsinaj tsinaj nikula xa tachiwin a xa kilhtutunaku ama kin tse chuna xlhakgenan snapapa xwanit ix lhakgat hasta xtawani mat ix compañeros lakchatin wix chi wanchi lhakganan snapapa doña Celia waliya min babero wanikan ix tapatawaka wali ix lakchiwit lan bordado xtamawanikan ama lakgchiwit nata palaxla y kin chat nachu ixlhakgenan xna'napan kin tiku nachu chi este xa la kgasnapapapa' este wan chima laktsukaman chi nachu xkamalhakgekan pero chi talaktapalikgonit chi kin tse nachuna lhakganan y jkawaniya tsina tsina nikula xtatasi kinanapan watiya.

Ehh nak kalitachiwinanaw la ama tukuya tawa niklakgatilh ama nak kinchik tlawakan este xatawa mole tlawamaka caldo makgninakanit ana makchamaka xachan stulunchaw uyu tsikin chi nalakatamaka chi pero akit nipar stena kulanto akgatsas almiwina nikama wa akittunu tuku nakway pornque nikama akit wakgoma xtulujchaw walinimajka este wax likapuwaniyan nitu kxamay xaliwa paxni

Makgasa xkatachiwinankan laktsukaman lakgolon xtawanacha akxni ama xtitaxtuy ama lanika xpapa chu chichini como xtakatsiya chi tuku ya kilhtamaku ama lakgchan xtakgaxmata aktsu xtakgachiwin xwalacha makgasa xtataxtuyacha ama niku xtakgawanan lata tuku kilhwama ama aktsu tachiwin aktsu takgachiwin xtakgaxmata watiya kgaxmatkan nitu anan ama lilakgastan ama chi xwan akxni amaj lay ama lanika papa chu chichini tiku ama tlajay ana natasi natlajay chcichcini xkgakgamajkunawan alxni nalakatitayakan chichini aman tsiswan ama xlakata nichu ama titaxtulh mat xlakata nikatsiswalh makgas xtawanacha lakgolon katiyatit lata naliaktalayaw nalakgasnokgaw lata ama kaaksanalh xlakata wakg lata niku tawilanakgolh lakgkgolon kamana lakgkgawasa lakpukatin laktsumajan wakg ama tamkasanan con kiwi niku ama patalakan lata tuku xakata kaaksanalh akxni chi nimakgapalay ama tasiswa amaj tsiswan kakuwini kawanti o nawanaw laachu itat kilhtamaku xlitastunut nikula tsiswan nitiku nixkanajlay como nikxni titaxtunit lakgamakfas titaxtunit taxtuyacha wax lakata ama lakgkgolon xtakatsiya nikula amaj tapataxtuy tuku ama akgspulakan wax la ama nachuna chi laktsukaman xkalitakgalhchiwinanakan lakgatsut takasikgoy kakilhtamaku laktsu wax la kalitachiwinkgoy lakgokgolon lakchatin laktsikanin xatata xatsolotsin katsikgoy katuwa taakgpulay nak kakilhtamaku watiya.

Pus akit akxni stakli kin tse kin kin kin tlat waj xkintachiwinan totonaco por eso chi kit na tlan naj katsinilh chiwinanan totonaco y niku nak'an o niku naktamawanan totonaco jkatachiwinan o kin kaman o kin natanatni o kin niku nak'an paxialhnan puru totonaco jkatachiwinan o para tamin xa' alakatanu, xa lakatanu tamin najkatachiwinan totonaco o este o tamin tastanan ama xa este alakatanu tamin natamin tastanan ju'u puru totonaco jkatachiwinan y y niku nak'an pala nak'an nak Papantla o niku, kaniwa nak'an chune este o nak'an paxialhnan puru totonaco jkatachiwinan y este kin kaman kinatanatni waj jkatachiwinan totonaco. Watiyá.

Pulha nitu xwanit takgachiwin pero chi xla wija para takgalhchiwinanputuna min kaman pos este natachiwinana natakgalhchiwinana nakgalhtiyan para pues para ni u talamana pos este katachiwan chi pues este kin kintakgalhchiwinan o nakiwani para nikula klama o nikula para tla klama nitlan o para niktatatla por eso chi wi tachiwin xakata nakgalhtinana watiya.

Lata akit lakakatsi tankgonit lakchixkuwin makgat taanit taskuja porqu juu aktsu tatlajay lata juu nitu aktsu tatlajay aktsu poreso taanit makgat taskuja winimayan min winima tlawa xchiki anu o tamaway yantamin makgasa taanit watiya.

Bueno kan kalitechiwinanan ama tiku kin kawanimakan, este lama wanikan taskitilhan, wanikan totopos bueno a chi asta chi niku makilhtsukimaka chima maka tlawakan kga'wit wilikan pukgowan sasti kgawit mukujumaka chi y xa chali chi amaka tlawakan tlan kga'wit traxtumaka chi nak molino de mano ama wanikan xa lak tsu molino ni xa luz xa mano tons xa kamakan xtlawakan y e chi ama chi tlawa kin takam de una vez makgs traxtukaja chi ama skitit nak molino tsukukan chi talakwalhakan este manteca walinikan manteca, mantika, azúcar walinikan kgalhwat walinikan chima anís xata xatachuchu anís swakgamaka anís lan kinkalama entonces tatlawamaka chima azúcar ta ta'tapaspitma chima este kgalhwat pero ni walinikan xa smukuku kgalhwat puro xa kgalhwat la clara ni yema entonces chu chi tsukukan chi kgalhwanankan nikula xli sakgsi nikula xli sakgsi ana chi litlawatilhakan chima akxni chi tatlawakanit chi manteca kgalhwanamaka chi sakgsita, sakgsita chu chi tsuku chi tlawa kin takam este yaja xa xwati matiwakakanit palhka xa kawaniyan palhka xa putlun ni xa likan palhka xa putlun ama palhka ta ta wija chi ama skitit tankgoloj wi chima skitit amaka tsukukan chima este wachi nama kin kawanimakan nikula tawa nikula wanikan ama xlimaktin matluk, ama matluk talakaskini lhman matluk como lixwalikgen xli kilhmaktum ama matluk lixwalikgen la cuarenta centimetros lhman nitastuka xama matluk pakgtum xa carruta wanikan ama matluk lan tlawakanit chu chima xtlaway kin tiku xwanit y chu chima katsininit kin takam la tlawakan tla tla tlati tlawatilhakan chima taxtakin xwani kin tiku tlan maskawiwikan xli chali tlan na waya xli tuma namakinita ama totopo wanikan taskititlan ni pokgxan ni xuxu porque ni kgalhi chuchut skawawa skitit ama tatlawakan puru manteca ni para akgtum gota chuchut kgalhi tu xwalikan jkawaniyan azúcar, anís, manteca, kgalhwat tipakgatsi chima kgalhi y makla chi xli tuma chi wamaka ama taskititlan ni xuxunit ni para tsina watiya.

Akit klakgati limanin xamantajwa klakgati kilhakgat matajwa kuali naklakgati xlama limanin nema limakikan chiki matajwa naklakgati xanat mantajwa wakg wa pokge mantajwa wekg wa ma klakgatai watiya.

Akit kkama klichiwinan nikula chipanit nin o nitlan un nima skgata chipanit un klipalha ama kgalhwat klipaxkgoy xliputun xni kualini nak chuchut kvaso nakkualini albajaka kualini chuchut xlakata lipalha xlakata lipalha wakg limakxtun putun y na kama skuyuy xatuwan kukatlilh axux niku kulus kualini yiji kchapay laktsu lipalhni kualini incienso kualini nakualini xakgalokgot wakax wa ama kliskiyuy skagta nima lichapanit un ne chapanit chi un kin nak cementerio xlichixkuwalin kuali taway kualiy maktu simita chaw wakg wilini xla lakgwalini liakpalha laktsukaman watiya.

Nikula kmakgtakgalha kimakni akit makgtakgalha kimakni kpaxa chali chali nachu akxni nitlan kmakgalhi katsi pus kan akxila kuchina xlakta nakinkuchi nakimaxki kilikuchun nema kuay nachuna chi ktamakgtakgalha akxni para ksipani nakan taxapay uwi inocencio xapanan wa kan akxila nakinxapan ay tlan chi lata tu akiy klani nachuna kit makgtakgalha kin tantun porque wa ama maski kmakgtakgalha akit lata ktlawan lata kan nak iglesia xatuku tlawayaw par ktantliyaw nachuna piwama kintantun kintantu luksnan snun makgtakgalha xlakata tlan naktlaway nak tlawan lata tuku ktlaway nachunachi kimakan nachuna kaxapay akit klakgatiy tsapanan akxni wix natsapanana siempre wi kilhtamaku akxni nasipaniyan o mimakan nalakaskin tlawaniyaw nasaje xapana chuna ama akit klakgati lata tuku ktlaway tsapanan ktlaway takgnu tlaway mañanitas ktlaway la ama tlawakan kexken la ama klakgati lata tuku ama ktlaway tsapanan por eso akit kkamakgkakgalha kimakan nachuna chi kilakgastapu kmkgtakgalha porque pos akxilpat lata ama tunutunu lata ama wi la achu nawaliyaw chamakxkulin kilitsapan pos nawaw chi kilakgastapu pero nakmakgtakgalha lata ama akit skuja chu akit nakmakgtakgalha kimakni putun kmakgtakgalha watiya.

Kama lichiwinan kistanka nima wi nak chiki jka'kgalhi kit jkakgalhi xtilan , laktsuxtilan kamawi kuxi kawalini najkgalhi paxni kamawi laktsu paxni xlakata nastayaw o nawayaw nachuna xtilan jkgalhi xlakata na' nawaya' ni kamaj tamayaw nima xla granja kama way xtilan nima lan liwa na kamaj natawali xkgalhwat ix kgalhwatkan kit ka' jkamaki xlakata kit nak way nima xa kgalhwat xtilan najkgalhi kin chichi kin chat chichi wanikan kixa kit chiwi kchiwili por xlakata ni na chipay xtilan porque kamakgni, kamakgni xtilan xawa makgtakgalhnan katsisni kit ni kamaj ni kamaj, kit kamalhtatay chichi ni ama lhtatay wama kimalgtakgalha watiya.

Nak katukuxtu katuwa tuku kchananaw chananaw lata ama nipxi talhtsi pin sekgna manta stapu kuxi nachuna chi pakglhcha na kgoxkiwi nahuna chi lata tuku maklakaskinaw nak chiki xlakata natlawayaw tawa almuwina ama na hanaw chi ama wanikan este pin lhkgejni laxux watiya.

Akit xaklakgati nak kinpukgalhtawakga ama tachiwin:Español ¡wanchi xak klakgati! xlakata ana nawaniyan nikula pat tsokga lata tuku tachiwin tsokgputuna xlakata ninpat pataxtuya tunu abecedario pat waliniya ama akit klakgatilh snun klakgatilh porque ana chi kakxilhli ki ortografia ama kimasinima ama Español kimakgalhtawakgena xkimasini xkiwani tlan tlawanita, tlan pat pina, tlan katlawa nikapataxtu, titun katlawa min tachiwin, chuna xkiwani kimakgalhtawakgena wa xpalakat kit chuna ktlawalh y hasta chi tlan tsokgnan hasta kintawani kin kaman ¡nikula chi wix katsiya! pos klikgalhtawakgalh klakgatilh chi kit ama hasta para chiyu chuna tsokgnan y pus tlan tsokga tuku ktlaway kintapuwan watiya.

Akit klakgati jkgamanankgoy, lata lhuwa takgaman wa nema jkalakgati kama klichiwinan:klakgati jkgamanan xlakata ana kmajkgatsi nikula xkgekga, kmaxkgejkgoy lata stakkatsan akxni kpaxa stak kmakgatsanparay, klakgati likgamana achu xatalaktay likgaman ana niku tsalanankgokan katilanka kasakgatni ama niku laktayakan tsakat likgaman ana niku chalhuwa kgamananaw puxama tuy lata xatakgatsin kgamananin ama klakgati kgamanan nachuna klakgati klikgamanan achu tsakat likgaman limakastujwanankan ana niku mujukanacha na klakgati nachuna klakgati klikgamana ama niku niku makankan kamakan kajwatiya kgaxikan ama tsakagt ama likgaman xlakata chatunu, chatunu namakgosoy lata niku wi ama xa tatsapan tasiw ana makgspuntsalikan ama tsakat likgaman wakg klakgati klikgamankgoy xlakata chuna nachuna kmakxkgejkgoy, klakgati xkgekga niwatiya wa ama takgaman naklakgati tsalanan ana niku naxkgejkan xlakata ama mixkgekgat tlan namajkatsiniyan stak nakatsana akxni ay xkgejkgonita chi nataspita lata kgamananit lata tuku ya takgaman kitlawanita nataspita nak min chik namujuya min chuchut namasapapiya tsina xlakata nitlawaniyan nitlan nalipaxa xaskgawiwi chuchut xlakata ninaxtokgenana chuna e xla xasapapa tlan nitu makgkgtsiya xasapapa chuchut chi milichakgen stak namajkatsiya mi makni wa xlakata klakgati ama ne klichiwinama takgaman ana niku nakkinpulataman takgamankgoy nachuna nakpugalhtawakga likgamanakgoy likgamananaw tamakxtumiyaw uyu tlawayaw takgaman watiya.